A se kee noo a ye tara wuloo kono moolu minnu bi jee tekinoloosii ti fee jee i be baluuriŋ., haa komi lee boosimaani minnu be oo kongoo, lee enjeŋ aw ameriki, bari saayiŋ wolu bee ye tekinolosio soto le. Donku, a se koleyaa baake i ye baluu saayiŋ saŋ tele, saŋ tekinoloosii haa ŋ. ň